So mi nani kalmu gonga, ko wawaata dow hore am kanjum ke non no min noddaata Muhammadu Buhari ko gonna, ko nden min annda mo, daaki mo laati ardido leydi Najeriya nden min anditi ase mo fewowo.